والله- والله شهر رمضان هو شهري المفظل، استمتع فيه لأنه شهر العبادة، وكمان له جو خاص يحسسك بالروحانية، أحب أجواء الإفطار مع العائلة والأصدقاء وتجمعاتنا، وكمان أحب العادات والتقاليد اللي نمارسها بالشهر مثل قراءة القرآن والقيام، رمضان يخليني أشعر بالإمتنان ويعطيني فرصة أعدل من نفسي وأكون شي أفظل.